ايه العطلات ال <hesitation> الوطنية ف بلدي ، العطلات الوطنية في كتير في بتتقسم لكذا حاجة في ثقافية في دينية في سياسيا مثلا الدينية في عيد أضحى و في عيد فطر و <hesitation> <hesitation> ايه تاني وفي سنة راس السنة الهجرية وفي عطلات مثلا زي عيد تحرير سينا أو عيد <hesitation> الثورة عيد العمال وفي اعياد ليها علاقة بالقبطيين زي مثلا ليلة راس السنة وعندهم اعياد برضه ف نص السنة تقريبا أو ف أول السنة بس أنا مش متاكدة أوي